إذا كان بإمكاني أكون سمكة أختار أكون سمكة ملونة في المحيط أأدر <hesitation> أأدر أسبح بين الشعاب المجانية وأستكشف عالم تحت الماء، أحب فكرة السباحة بحرية والتفاعل مع باقي الكائنات الحية سواء كانت أسماك ،حيوانات بحرية، العيش في البيئة المائية.